Yaa comida ya vaa chiiña tufi ya yoo ñu'ui kuu tamaleva, ya imole kua'ava, mole kuijiva, ya mole kua'a chi u'vii chuñaa kuaaraka ta naa xiaa loo taa i'i xiia'a yaa ketaa xiraa kuaa anaa kuu looa tana kuu kuara xixii xiaya xa sii ntakuxira saa ta yaa un naa kuloo tukua xia kontukuxii si'ia tukura taa mi mole kaara xia kuvaa nta yia'a kua kutukua, chi xio yia'a tie'eva, yia'a káayuva, yia'a uuva'va xinio ntaa yia'a kua keje xiira suu yia'a ya ikaa kuaa, taa xinio ta xaa kuva sukasuu tukunara a taa loo kasunra a kua'a kasura, ta naa kua'a na kasuu tukura ika ntukuxii siia tukura a loo chiña na kasutukura ika ntuxii si'i tuku ntukuxiara, a taa xaa tia'a mole ya kuixii ra tiaka tukura xinitui nti kua'a ña'a kuaa xiraka su xaa xiini kuiti kua kua'a tinana xii yia'a kuyixii yaka kuiti kua xinii kuaa xiira ika, ta naa kukuaa mia yaa yia'a kuiji taa kuxii yaa xiatuu chiñara ta naa kukuaa tuku tinana sojoo ika ntukuxii iya'ava tukura. Taa mina cheje ra xinii vaanaka sukuanara takuva yaa ku'un tinana, ku'un mi xia'a chii taa nakukuaa ra, ntaa nakukua ra xaa xi'i ntakuxii vara su kuaa kaa ñia'a kuaa xiira ika suu- such mi ya ika kuiti kua xiini, taa ya tamale tuku tikojoo kantu xiia ta yakaa xia, xia <hesitation> xiuya'a kutukua kaa xinio xa'a kixana xiiyaka akua'a ixii chikaana un loo ixii na chikaa tukuna sii ntukuxii tukuaya, taa mia ikara yioo yaa yi'ama kaa tukuna xiiña ta xaa kixana xiaa a yaa ntakatiana kua a saa kuiti xiora kuntaainio xiaaka su, ya ika tukura ika mi nuju mi yajj unm <hesitation> yi'amaka kosoona xiuya'a kaa ta xinio nta xaa kuuva ixii chikaa tukuna xii yakaa, kosoona kara si'i ika kua'a nta tia'a ntuvavaa aa mole kua'ava kuaa xiaka suu kuntaainio tayaa kuva kixaa mina xiiya, ta ika kuaa ntiuxi xiaaka a kuvii ku'u nina kuñu aa ku'u leke xinio xaa kuva kixaana ntaa kuu miya taxii sabor tukuaka, taa kuntaa inio xaa kixaana xia ra mi yaa. Un tamale kara kuaaka xiaa <hesitation> xinio yaa kuvaa xiatu koo tia'a aa kua'a xia'atu koora a loo chaa koo xiatura ta yaka kuaa xaa nikaai xi'i xaa tamale.